Ñy raha nisy moa aminy ñy tantarany Zapôn: ñy fanafihany Zapôn any Perila Haribôry ny fito desambira raik'amby efapolo sivanjato sy arivo, aminy ñy fanadefany rapolany bevata haoayy, <shushes> ñ'antony fanafiha <shushes> ta hañitatsy ñy fahefany Zapôn aminy ñy fameheza ñy faritsy pasifiky aziatiky, añisan'izay <shushes> siny, no indôsiny, ta hamehy ñy tany mañodidy azy iaby koa ei, aminy ñy fahefany.